Pues in pajaritos in chihua in nido pues casi cuica tlasotsitsin tlaria impa ni ninidotsin tlalia in huevitos aveces un mes se quita sin con nin arbolitos aveces ninpam in arblitos aveces ipsnnin calmen ipan in calaqui ompa tlacati in pajarotsitsin guan ompa veces in con cua se aui guegueya mo shishinia yeka yagui ya pues in tena ti tlamaca mi queltsitsin ninquin pues se mes yeka ni mo shishinia pajarotsitsin yayahui sequi nanacatetsitsin ti pisarua pues amo amo gueya pues sequi gueya incon in pajarotsitsin in ca de gueguey guits can pájaros de de cacash non nnqui tlalia ni nido ninqui con de gueguey pájaros cuel ampa tlalimentalua in tena incuel in mi shishinia ye yahue volarua wuan sequi pues amo se qui gueguetsi pues quishtoca ompa tlamotla pues amo gueya non